Nika ompa nonka ne nivivirowa, ompa kinemakah de miak quesos, pero nohki ompa ke ohpa kchichiwah nonke queso jarocho, non kchiwa de de leche, inon kitlalia ihkon. Iwan nonon de queso de hebra no nohpa kchichiwa. Neka nonon wal kichichiwa wan ya kinemakatiwih ompa xulalpa, wan veces no ompa kinemakah nohki ompa ich tiendas. Neka neka ne kipaktia queso de hebra, kipaktia no queso de hebra porque kachi welik. <laughs> Neka non queso de hebra tehwan twalchichiwa neka picadas iwa notlalilia ipa, o a veces tchichiwa tacos de queso.